بالنسا لي لينكون <hesitation> فنانا كوميديا, على إني نكون راقصا, كيف فالآخر هوا باش نفرح العباد, وهكا يفرح كل شويا, وندخل البهجا والسرور, ال-